ମେରେ କାରେଂ ପହଲୀ ବାର <hesitation> ସତ୍ରେ ସୋ ଅଥାସୀ ରେଂ, ଭୋଟନୀ ବୀ ରେଂ, ଜୋ ଅଂଗ୍ରେଜ ମନ ଥୀଲେ ହୈ ଥୀ, ଅପନା ଜେଲ ବନୀ ଥୀଲେ, ଔର ଏଠାରୋ ଏଂଡୋନେଶିଯା ରେଂ, ଜିତେ ଭୀ <hesitation> କୈଦୀ ମନ ଥୀଲେ ହୈ ଥୀ, ଅନୁସଲେ କିଲେ କୀ ହୈ ଥୀ, ଔର ଜ୍ଯାଦା ଏଂଡୋନେଶିଯା ଜେଲ ରେଂ ବଡୀ ଥୀଲେ, ଅପ ଖୁଦୂଲେ, ତେଲେ ଇତା ଵୋ ବହୁତ ଇତିହାସକାର ନାନା ଜାଯା।